Kwega endimi enyingi kirungi muno habwensonga osobola kurubata nogenda mukicweeka kandi olulimi otarumanyire noburwa eki oraabaza nabo hati olurimi obu orkuba orumanyire nimubaza kurungi, nimukwaataniza, nosanga neki obeire noyenda wakitunga, hanyuma nomugaso ogundi nosobola kutunga omurimo oba nofuna abanywaani baingi muno aborurimi luri abolurimi ruli, nosanga kyakuyamba muno, obu akuba ayineyo nkomurimo nkogu, nasobola kukweta habwokuba orulimi noba norumanya, kandi nikiyamba nobu oyina nka ahu'okukoorra, ba kasitoma abo abakuba nibaija nosanga nibabaza endimi ezitakwiisana isana, endimi zoona obu okuba nozimanya, noba nosobola kubakoraho kurungi kandi okakora sente kurungi